ا <hesitation> لأ ما تختلفش الإجابة على <hesitation> حسب الوقت، <hesitation> حسب السنة، والا حسب الفصول، أنا عندي أعز حاجات يعني الطعام السريع ديما نحبو، ديما نشتهيه، ديما نحب البيتزا، ديما نحب -الحاجة- <hesitation> الدجاج، كوردون بلوه الحاجات هذيك الخفيفة، اللحوميات، وفي المجمل نحب الحلويات ذا الجاتوه هذوك هما الآن ماكلتي -المفظل- اللي نحبها على طوال السنة.